Shaqalil bador tisawwiyan fi waqtal badala hilal dora da, minnan azur ahli, amshi kan le nas tinen min ahali, walla nas tinen min rufugani amshi alʼanas mahum, shiyake ansa minne khidime jildi shiyake mukhti kula injamma minnal khidime shiyake wa minnan kan a god maʼa iyali adalal alʼanas agullom shaqalil bi dahhik.